اشرح كيفية صنع ساندويتش بسيط لعمل ساندويتش بسيط، جيب شرحتين من الخبز. ادهن وحدة منها بالمايونيز أو الزبدة حط فوقها شرحة جبنة أو لحم أو دجاج أضف شرايح خيار، بندورة، وخس لو تحب. غطّيها بالشريحة الثانية من الخبز، واضغطها شوي. لو تبيها ساخنة، حطها في المحمصة